طريقة غسل الاسنان بشكل صحي. اول شي استخدم خيط تنظيف الاسنان ونظف بين الاسنان بعدين نظف اسنانك بالفرشة زين عقبها اغسل اسنانك بالماء واذا تبي نتيجة افضل غسول الفم او المضمضة